Be kat ki tong ti ki kaa ka yak biso be leng pulu ku la pu der ni ka ku na sat se be shel laa puu luu ni di chin bam des pe ngurum mop di ken a ni pe chin njep bi she-ni she ni she ni mwase kɨ mak tong deng la puu luu muw, di yet poo luu ni fung be ngrum shi ni shi ni mop shega pe mang bi ku mop mang ka ba ka nji dang ɗi chekel dang ka ya poo luu ka kulick me ngu di nje del dighin muw be arr ku mop di ken laa poo luu ni kat ki leng poo luu ka kulick poo luu ni deng a laa puu luu ni mɨ ngolon war bi ku mop kuni mop zok mop ba nje leng a kuni.